Oime amogue mbaepoti reta roikuava, mburukuya ipotɨ, iguopeɨ ipotɨ, karuru ipotɨ, jare mbuijare ipotɨ, jokogui oime irureta, Rosa, kua karaireta imbaepotɨ mbaeti aikua kavi mbate, mbaeti mbae jaevaera